<noise> Nankaŋ iga ŋwari nera bayani no ate ay se. Ane sanda nankan iga ŋwari cada nera misali no a te ayse ane sanda nankan iga nwari cada nera ya kine, iga no ane to soho misali boro ma kway na kan iga ŋwari cada nera kine nima ŋwa no din wala ni dii yango nin kan sinda hina Nima kway noo din wala nimasi kway. Wala din dii san da nikan sinda hina di nine nima kway nakan iga noori kwayey ŋwari nera nima kway nin kan sinda hina. Shin noori wi yan yamo no nima dii Nima kway ki te wala nima kway ki ŋwa no din. Iŋga no ane boro ma ci hala nooru wiyaŋ yamo no boro diiyanga boro gogi kway wala boro ma kway ka gana ka ŋwa. Ay ne to nin kan sinda hina nima kway nan kan nooru koniyaŋ ga ŋwa nin kan sin da hina niga ne nima kway ka te ya din ay bon taaban di yan no. Zama ninkan sin da hina nisa ne nima kway nan kan gaaba koniyan ga nwa, ninkan sinda hina mine Mani gana ka kway ka nwa no din, ni di nin, nin bon taabandi. Daga nodin ma nima bay boroma si te yadin ninkan sinda wadin gabi. Amma din gwanda a gabi ba boro kway ki te yadin ni dii manki tali no din ni gwanda a gabi no. Amma ninkan sinda gabi mine mi kway ki te ya din ni dii ni nin bon dorandi. To don suba se ni dii nan kan gaba koniyan gogi marga te kine igay ma kway ka nwa, nin kan sinda a hina mi ne mi kway ki te ya din, ni di nin bon dorandi, don hakan ga bisa. <noise>